﻿Opaeteko jokua oaja yande ndive, oime yave yapita keti yaja vaera cine, yande amigo ndive, ani oipotague ndieva erei oimeyave mbaenunga ouye yande jare jare yande puere pota yave <hesitation> ikaviko ñaporoenii, ñaenii aramuete yae vaera su jare yaevi supe iñoro vaera yande, aguiye vaera jae opita pisii, jare aguiye vaera ñaneraro oï, porque ñañoaro yave mbaeti ikavi, se jaema jokua äpo vaera, yamboete rupi yaetako supe, jare mbae jekopeguava yande puere pota yajava